شوف هدا طفل صغير <hesitation> صاب باب مكانش يشوفو في- فالغرفة ديالو فتحو صاب روحو في عالم مختلف عالم بالمقلوب أي شيء يعني لي يكون فالارض راه فالسما والي يكون في السما راه فالارض داك الطفل مافهم فيها والو